جبل ما تشتري سيارة أو دراجة مستعملة أول شي تأكد من حالة الميكانيك، الإطارات، الفرامل، الأضواء، شوف الهيكل، إذا في صدمات أو صدى، تأكد من حالة البطارية والمكيف، بعدين إفحص مستوى الزيت والسوائل أخيرا تأكد إنه الأوراج جانونية مثل الملكية والتأمين.